Pozole ñajuun rí nu̱kú maniku̱uꞌ pozole, pozole ma ríí <hesitation> ma̱rigu ne̱ mi̱ga̱ ga̱jma̱á, e̱ste̱e̱, bueno, gejyoꞌ no- nanolo̱ꞌ khaa áxo̱ jma̱á mágá, jma̱a̱ xí rí ni̱rigu má pozole naꞌga̱ má pozole, nagaꞌá má, ko̱ na̱no̱lo̱ꞌ áxo̱ ga̱jma̱á mágá, jngó na̱xi̱ꞌñálo̱ꞌ awúun khaa pozole, kho̱ nakhuáa lájwíin, tikhuun xa̱bo̱ na̱ni̱gúu̱nꞌ rí phú miꞌtsín pozole, nakhuáa lájwíin khaa yatso̱ awúun pozole. Xí váxe̱ má namídá mé ne̱ rá, nakhuáa má ne̱ idú. <noise> xí xtíla̱ juu̱nꞌ rá, xí inu ma̱-maxí mi̱ga̱a̱ como xtíla tsí wabaa tsí miꞌxáa rá, ikhaa tsúꞌkhue̱n ñajuun tsí nacha̱ má iꞌga̱a̱ tsúꞌkho̱. Xí inu má mi̱ga pozole rá, nakhuáa má ikhaa xtíla̱. Xí váxe̱ má niꞌga̱a̱ xtíla̱ rá, nagájna̱a jngóo maxíngudii̱ ná awúun pozole. Ámba̱ rúkho̱o̱ na̱gu̱maa̱ má-ma, e̱ste̱e̱, <hesitation> naa- nachík <hesitation> akaa̱ máꞌ. A̱ꞌkho̱ rá ma̱migu khaa duun maxa rá, <hesitation> mo̱thon mágá, mo̱thon, e̱ste̱e̱, ma̱ꞌne jma̱á khaa pozole ná ma̱khuáa ne̱ awúun xúba̱. Ajánꞌ, tsí na̱ni̱gu̱u̱ꞌ rá, naꞌkho̱ orégano, aján, naꞌkhui̱i̱ khaa, e̱ste̱e̱, <hesitation> nothon maka, nakhuáa khaa, lechuga gajma̱á xndúdiin, nothon makha nati awúun xúba̱ ná rá me̱ꞌkholo̱ꞌ awúun khaa pozole, rábano̱ mangaa nochi̱komakúún xa̱bo̱ nati awúun rába- awúun pozole. Xkuaꞌnii rí ndasko̱ꞌ ne̱ eꞌne, duun maxa mangaa nothon maka mangaa, pero yáá awúun xúba̱ ma̱khuáa ne̱ rúꞌkhue̱ rá, yáá rí me̱kho̱ má ne̱-nakho má ne̱ rúꞌkho̱ rá.